Osiyoni piyoda kesib o'tishim kerak bo'lsa safarga tayorlanish juda ham oson. Bu uchun o'zimga kerakli bo'lgan pul va suvni yonimga olib olgan bo'lardim. Chunki boshqa hamma narsa yo'lda topiladi deb o'ylayman.